Ejmíi’ re lɇ e kóo’ dsa kö ñí e dse li güii’ refrigerador fá’rá’ ju ñí’, <noise> ñí jö ‘nⱥ’ ǿ too kiee’ je kuɇ ji ki xiro’ jia’ ǿ jö jia’ re lí fó’ re xé’no kiela’ ba kö my moto’, ää motor re fáá’ra, je kuɇ vuelta, kuɇ vuelta e la jóó’ dse sö’ <noise> my ji ñó’ ejö, jö dselaa e dse güii’ jö xiro jia’ ‘nⱥⱥ’ kää parte kiéé’ ejö jia’ re sö’ refrigerador jia’ re jmⱥⱥ tá ejö, jö ba ‘nⱥ’ dxó ba e jö xiro ‘náá ná e re jmⱥⱥ tá’ kö’ ñí jö.